Andeha andeha Afrika Atsimo antsika zao, za koa mandeha Afrika Atsimo matetiky za za mandeha am'pays d'Afrique tegna tiàko zainy za direct fa karaha hoe <hesitation> pays-n'ny i- ôlogno ny pays-ny de matetiky ataoko za mihitsy ny hoe magnano lamba lamba hoe lamba ohatran-jare ne bobo, igny zany matetiky atako de mitondra regny za, de mitondra koa zaha akanjo mihaja mi- aroa akanjo mihaja de bobo la plupart lamba tiàko zany bobo de lamba mihaja de magnano short koa za agnatiny de mangano debardera satria o mafana be akany.